adhes jaaa khunen adhes bokeee shorichaa bayaa itdhabe bokke shorichathi Lilah robaa dhub malkan mayedhen bokee itdhabe robee laftinen dikko hindamotiii ammothu malkan bokeen robee gadhadhi khabanna jiraah malkan dhubathaan bokeaf woninen saghalenen walinyathi dhuathan iskhun yaani horinen ghabethee saghalee nyathaa buyoo nyathaaa adhes khun adhes akasithii dhib yed wontan irafedheni adhes akhana